<noise> Da sarotry, k'matoa manko anao zash avy ambogny agny da miogno avao gn'olo ambagny aty, ndre da hangaiky mafy magnano anko nge anao da sisy, ndre da hikaikay zany anao da in, gn'aza agny zany da iresaka ami a- ame garda avao anao mba hanampita, f'izy zash sarotry za satria mpanzaka zany izy mahe raha s.